مو شخصية واحدة ، كل مجال فى نوابغ وأشخاص الواحد يعجب فيهم ، ما فينى أحصر إعجابى بشخصية تاريخية واحدة لأ ، لكن إحكيلى إيش عجبك بال م فال -فى مجال العلم ، اش عجبك بمجال الفن ، اش عجبك ، كل مجال وفى الشخصيات البارزة اللى مرة تعجبنى ومرة أكنت بى أقابلها وأبى أقرا عنها.